﻿जद मुं संख्या दो है देखू तो संख्या दो अपने आप में एक बहुत ही खास संख्या है। दो ही एक असी संख्या है जीमे खुद को भाग जावे बाकी और कसी संख्या को भाग नि जावे। दो अ अपण सम संख्या के नाम से भी गणित में जाना। तो संख्या दो जो है वा भी बहुत खास संख्या है जसा कि अपन देखा कि पहला स्थान पे कुण आयो। पहला स्थान पे आबा के बाद में कसा स्थान पे आवे की दूसरा स्थान पे। तो दूसरों स्थान भी अपना खास है। क्योंकि अपने देखा कसी भी प्रतियोगिता होवे तो ज्यादा से ज्यादा दो ही मनका ने पुरस्कार दे पहला है दूसरा है तो कसी भी प्रतियोगिता मे क में कम से कम दूसरा स्थान तक तो रेनी चा। इसे निचे हाला को बोत कम मूल्य रेवे ऊँ को मान सम्मान अतरो रेवे नि।